Mila torohevitra avy aminao momba ny ava-dehibe iray aho e. Tsy izany mantsy fa efa elaela ihany izay fotoana niarahanay roa izay, dia te-haka vady azy amin'izay aho. Kanefa tsy hitako ny fomba tsara indrindra hanaovana izany. Sao afaka manome hevitra ahy ianao? Ohatra hoe toerana, na fomba fangatahana azy?